Ngge mi bgɛrawhĩ cɛ iseisum cɛ si seinsung nu pfung nu <hesitation> iya inukũ uta inukũ kata sei tsũ bɔm fe agushi.